En مكيفات en jely onday uoe doge <hesitation> selatae la aman ga rushosa aman ga foga edicha هواء عادي kir kani orkikeno او ashman og engir aishman aishman og alosa nan na eri orkikeno. Man kery gola kir هواء <hesitation> tauge urshirkani orkiera en keno مكيفات ekon taka alag eli man ashman go mango alafin awoe log مروحة alafi man مروحة nan ne joe man ashman tufafeika urshikani orkai او man قش tani alafika urshikan orkaie.